पाकिस्तान हो देश आमचो दुश्मन नुइ पण आमचोत। भाव कित्याक मुनचे हो भारताचो एक भाग आसलो जो आता दरो देश जलां।